Aduton koni chí afuerza ko kitojan táda natunri vee chí to koton ta oñatunri chi kitojan, ngu kitoxhiniño a iin nrachu yitón ngokennri ha a an. yuku tá, kito ka kadanri yuno nrakúta kitoka natunri vee, natunri yatavee a ichi kai nunguan natu minri.